اه <hesitation> أول شيء راح أركز على الأسئلة اللي تكون مشوقة، وتعكس شخصيتة وحياتة، بعيداً عن الأسئلة التقليدية. أقوله أول شي، شكراً على الوقت اللي عطيتني إياه، وانت بالنسبة النا مصدر إلهام كبير. خليني اسألك، في البداية، شنو الشيء اللي خليك تختار هالمجال وتبدأ فيه. هل كان عندك دافع معين. ثانياً، مثل ما نعرف، النجاح مو سهل والضغوطات كثيرة، كيف تتعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة.